<hesitation> Fomba fagnadiovagna tapis o, a <hesitation> ôhatra oe misy tasy ai na maloto, matetiky zao malaka rano koa - rano igny amarignina savogno de <hesitation> angalagna rah igny angalagna ôhatra oe brôsy- brôsy igny de arokodrokotro akeo igny zao agnisany fomba agandiovana tapis misy tasy.